Aja xiniyu kujui tia'a kuxiyu, taa ke'ei tia'a chi kuaa nuu tia'a xixiyu ñu'un ntavi yoo ra kujui tia'a tinana xii yia'a ichi, yia'a ntuku kaa mintu tu'un ntavi yi'i yia'a ntukura tuu tajai tinana ra kujui tia', tukui yo'o ko'o looi kuji tia'a ra, tanuu xiasi vaa kuxiyu kosooi vila, kosooi ra ntaxia ra kuxii su i'in tixa yasi kuxira ra, ta nuu xia tukui keei tia'a yia'a u'uva u'un tukura yio tuku ko'ó looi ra chiyoo ntifi ra tia'a yia'a u'uva uun kuxi xiakara i'i nina ntifi kuxiyu xiaka ra, a takuni tukui kuxi yia'a kuixi ra, kuai sakatai yia'a kuixi ra tinana kuixi tukura ika kejerika ra i'inina koo tukura kara ko'o ntuvaraka koo ra i'i saani yiasi kanaraka ini ko'ó, ko'ó tia'a loo kujuora ra, taaya takuu tinana kua'a tukura chintuorika yiatari nuju ñiu'u yatari tuju xiiyo chi kayuri nuju xiyo ra tukuntuu tukuri nuu ñiuu ra, yata vaari a tusa nii yia'a kuixi kuxi tukui xiirika, nu'u kuxitui yia'a ntuku tuku xiiri ra saani xiasi xixi tukura kaa, ya yoo comi ñami ña'a va'a ya xixii taku ke'ei yoo ra sa'a xixi tia'ara, takuu ntikoi licuadoraka ra yiasia kaa naa-ña ntikooa i'i too chinteantu su tuku kuaa sopaka kuaa ra yakaa vaa kixa chi takuu tia'a, nina tia'a yiasi kuxio xi'i xitao ra nina ko'ó xixira kara takuu. Ntaiya t chiñu kamavi kuni saa keei taku licuadoraka chi yiasi ñaa inia kaa yaka kuiti kua vaa ke'ei xii comida xixiyu, yiasi xixi ñaa ntavira ñaa sa'aka, ka'á kaara xiaaniva kaa xiko yia'a, taku xiko tinanaka ntii ñaaka ra xianivaa ra yaka xini keei tia'aka a tia'a ntavi tuku ra, kuara tia'a ntuva kuinura ra chikai minu ntiuxi ra nuni vaa xixitura kaa a nuu vaa tukura xiaa tukui xii tia'a ntuva tukura ika tantisoi ntifi u'un i'isa ko'o ntifi taviara vituu tantisoi kaara ra chikaa tukui minu ra sa'ani nuni yiasi xixira kaa chi ko'o xia'ara koo kuee taxiraka taantu tatuu xiasi xixio mi yo'ora, ta taku ñaa sa'aka, ñaa ceteka ra yiasi xixiaka kuva saa kasuantu mi ña'a xixintu yoo, xixintu nina ñaa ntavii takuu a tiayu sintikita tuku ra chiyora kaa <noise> saani yia'a kaa yiasi xiaata ni yia'a, yia'a tiee kamintu xii yia'a ya pulla yaka kuu yia'a tiee ra, yaka xixinu xii tiayu sintiki ra ko'o kisi loo tukuraka chiyora ra keje minu stila kaamintu xii minu tiayu, saa naniara yakakua kuxi tukuntu xiiraka ra saa ni tami tikuaa xixiraka taku tiayu, tii tiayu ntiuyi kaa tukura su nisaa yia'a pullaka keje tuku xiiraka ra xiasi xixiara tukuu yia'a yaa najani, yia'a guajillo kaana xii yiasi xixiaka xiiraka chi. Tatuu ya kuaa tia'a uuva tukua kara yaka, yaka kuu yia'a ya xixintu xinitu comida ntavi kuxintu koo xixi kuantu nina ñaa sa'a chi iyoo kue'ea kaa taku kixia, yo'o kue'e vichi tasaa nuju kue'e vaxi ra ika nina ñaa ntavi kasuaa yuu va'ava keei nina ñaa ntavi xixi ta xiatui keei, taku xi'ika chiyoa ra nina su yia'akava keje xia ra tiko tukuia ka nuju yoso ra kuaa xii xi'i kava, kuaa xixintu a chiyo tuku ntuchi ra teje su minina ñia- yia'a ya ntuku, yia'a ntuku yaka keje xia, xii yia'a kana itu ka'a ra xiatuaka ra uvi kuaka keje xii comi yaka xixintu, nina yakava xixi ntavitu koo xixintu nina takuu ñiaa ini ka'á kara yiasia yaka kuiti kuaa xixintu suavntua, xini tivantu naa ntavi kuchintua ra, ta kuu ke'entu kuantu ñu'u sa'aka ra kuntavi tikuantu i'i nina ñaa sa'ava xixinaka, xini tayakuva suvanaka su takuntuu ra vaa keentu nina ñaa natviva xixintu ve'entu chi ko'o kue'e ñaa ntavika, ta ketantu kuaantu iku ra yio yuvava, tasaka nuju yuva ti'í kaa mintu xiiyaka takaya, yuva tinana kava yuva ya. Unk tio'o saa nani yuva tio'o ra xiasi kuxioa kaa i'i chintaxio vilaa, tikontu va'a tikontu ra ntaxi vilaa, ntaxi inia kuxintu yakaku ñiaa vaa xixintu mii ñu'u ntavi yo'o koxixi kuantua ra yaka koo kue'e kani kuakuantu kakuntu mii yoo chi, vaava xixintu teentu yo'o ñu'untu ra taku na kuu kuaanu ñu'un sa'a kara ko'o kuakua ñiaa kuxio kaa, nina ñaa va'ava taxinaka kuxio ra xio ra ninan ñiaa ntavia yoo, yo'o kuaa miña tasaa nuju mi ñaa xio mi ñuntu xixintu, kuaa tuntu kaya xii'xi xia yojo junio, julio ra xia yojo kana xii'i kanara teje su tia'a kaa, ko'o tia'a loontu yoora taxi yia'a nteje xiña ra savi ntuvi xixintu xii'i ñuntu vaa iyo ñuntu, kooa kaa yo'o yio xii'i, xii'i xia'a, xii'i siti kuaa tiutia ko'ontu, xii'i xia'aka, xii'i tikisu kuu tukuntu kayantu yuva xiiyo kaa mintu xia, yaka teje xia ra kujuntu tia'a, kujuntu kuxintu xia yaka ntee vaantu ñu'untu yoo ra koo kuntavintu vaaka yo'o ñaa xixintu, ta nininua ra taa kootu ra ninitantu loo kuñu su ta i'i sanai xixintua tami tuntu xii kuxi tiiku kuakuaia ñiaja.